Gne gn'anzara asane fanzakana moa zany ame fifeheza ame fitondratena dia mampiseho hoe maodely, ohatry zao hoe misy mpangalatry tratra eo de tokony gadrainy iny fa sy hoe avosotry fa sy habodaboda zany fa tokony gadraina ohatry zao hoe amine magnao makorely tokony mbô homena asa io amzay mba sy magnano makorely izy.